मी पाईली केलेल्या रेसिपी कण मावय काय तरी ट्राय करपाक नवी रेसिपी कारपी तयार। मका माझ्या जीवनान नवीन नवीन ट्राय करपाक आवडता। आणि मी नवीन कायक तयार करून सगळ्यांग दिवपी असलाय। मका रानपाक आवडता आणि मी माजा इन्व्हेंशन करताी सुधार।